Woodi koɓe mbiyata dum frozen desert, woodi pasteris, woodi fried desert, woodi regional desert, woodi munci, woodi candis and sweet, woodi pasteris, woodi cakeji, woodi ginger bread, woodi short bread.